Аввал як қисми маблағро барои эҳтиёҷоти хонавода ва таҳсил истифода мебарам. Сипас, каме пасандоз мекунам барои оянда. Як қисми онро ба хайр ё ёрии ниёзмандон мебахшам. Агар имкон бошад, ба сафар ё омӯзиши илмӣ меравам. Пул имконият аст, на ҳадаф. Онро оқилона бояд истифода бурд.